Khumanya khukhesya kumulembe kumulayi, khukwara bulayi, khuba omwana omuwolu yesi bandu bosi bakanikhayo.

Bukhuyeta khuba nebindu bikali mungo mboo nga sino syonekhile, khwakhola! wakhola! warambisya esii ngasino syonekhile wakhola nenesi.

Bukhala buli mumasomo musyalo, bulindi omundu nga wasomile, anyola enganga lundi ango wewe aba bulayi.

Khuba nechisambo chindayi, khurya bandu bakhulu, khurya! khuwa lukosi bandu bakhulu abwenawo niwo esikhulekela babandu baba nechisambo chindayi khusyalo.

Khuba bakhasi babira mubidu byekhucha mumwesi nende bibindu bitit byekhungona bulwale obwo ngabwabolile.

Nga khwawambane nebabandu babi, khuba babefwi, khulekha esikuli ata khwaba baberi.

Mumutala kwefwe engeli nyo khunyala khufuna kamechi kamayonjo elindi ,Aandu nyokhufuna kamechi nga musebele, khunayikondo bifwo bino khubilinda nabii khwaba nga khukhingilila babana khukhwinyayilawo khumwatakawo buchafu nebibyayo khukendakawo nga binyalutishawo nekhumwatakawo kamasisye nebibindi.

Sili silayi khusinga chingubo chikhawunya taa chibe chindayi ate chinda chikhabamo taa.

Ee! khuloba khukenda nende bandu babi taa, khurya bandu bakhulu khwabesyamo lukosi, ee! bakenda bakhola chikasii che-ango esi basali babalakilile nono abwenawo nikho khuwa lukosi khurya musyalo.

Bibyalwa byefwe mumikunda kyefwe khulimanga kamatunda, kimyoko, kamayemba nende bulo.

Ngona mukhatimba na! na! nafuna kamalesi kekhufuwa bunamungenge, ngona mukhatimba na! na! nafuna kamalesi kekhufuwa bunamungenge nekhunywa kamechi kamalayi.

Nga namalile khulya sye-angolobe isaba wele nencha nengona.

Khukhwilinda khuwunya kimibili kyefwe khwisinga buli ndalo.

Indimangila khuserekari ye! yinjeta ne! ni! nu! nekhucha mukhosipito.

Bakharusyangamo chinda tawe balinde paka basa! bamale khusala bache! banunisye omwana achowe nebache esikuli.

Esinganga chingubo change buli wiki ate nachiyila khuna! khupasi napasa.

Babandu babonanga bubi sana nga omukhan wafwarire elongi musyalo, sesili silayi taa.

Bukhala bwekhukhwipimisya khawukha khamunyafu, nekhumanye bulamu bwefwe bwayima buryena.

Lunakhu lwasapiti bandu sebarambanga taa.

Butinyu mumutala kwase bwesi bandu babiramo, butinyu bulimo sebali nechiyeyi taa, sebali nembolela nembeko taa nga khulima khwolile.

Khu! ko! khulosya chingelo khulinende fayida yebabana batiti khukhwiyika bibindu bikhale nende byekimisiro.

Sebubechanga bulayi mungo omwo taa, nga bakholele bindu ngebyo sebubechanga bulamu bulayi tawe.

Khunyolangamo chisilingi nga khwakulisyangile chimwani chefwe nekamatu! nena! khu! khusomya babana befwe.

Omwana omukhana anyolanga busiro bwe khubawakho mubwa chinda nebibyana bisoreri.

Khubusyanga babandu nebechanga khusyalo ngabakana khungona chiparapara chefwe nekhubona nga babandu sebakenda nechimotoka chimbofu nga chitimila khuchiparapara chefwe taa.

Embuka niyo nawulila khukhwikhoya khukali, naba nekhale engo nebakhupila bali kumusya-ara kwowo kweki myesi kirano kwolile, nekhoya sana.

Inchichanga mubanga nacha naa! nekopa mubanka omwo bankopesha elonii necha nakholasi, nakirambisha mubanka nenanyalisha khumenya.

Babana batiti bali nekhusoma bulwale bwamuniafu nebanyalisye khukhwikhinga abweni khufuna bulwale bwamuniafu buno nelundi bali nekhumanya engeli yomundu wamuniafu alini afwana nalundi engeli niye anyala welindamo.

Silayi ofuna lukosi nebabandu abo ate babandu bakhukana.

Kamakobi kamatiti sekayetanga balosi khushalo bulayi taa lwekhuba babamwa kamapesa chisendi chintiti chiri amala chisendi icho chosi nachile ninacho khusoko wakula bibindu nono nakusha bibindu ibyo kamafurisha kamamo matiti sana.

Chimotoka ne chimatatu chinyolanga butinyu bwechi trafiki khungila, chanyolanga butinyu bwechip! bwe bwebabandu baatiti khunchila, banyola chi butinyu bwekhukenda nga! nga silingi cheyingile nabii ebeyi.

Babandu ebukanda belinda nende khuloba khukonela chingonelo nga babana basili, khusomesya babana babwe nebabandi bakha khusomesya engeli esii babandu ba! bafwara bibikhindu.

Bakhasi khusyalo, ekasii enyowa, bakhasi banyala khulima nekhukusya chinyenyi nekamayindi niye bakhasi banyala.

Khuba nende chisambo chindayi, khukhwibirisya bulayi esii basani ne bakeni babechile niobera khubona nandi barama musyalo.

Babandu bakha khuba nebikholwa bilayi, byekhukhesyana, khusimana nende khuyeta nebabandu.

Bubeyi bubi bunonakisya warusyawo lukoosi.

Kimilayi nabii.

Basomi bali nende buleme ebukanda khubayeta nekhubarererakho nga NGO chinakewa chibayeta khwabayila esikuli khwabawa buyeti bumala.

Sekhwenyanga khukaba bulwale nga bwatibi taa, khukaba babandu babandi nebabandu khufuna khu! khula! khuwambakho emunwa khuyeta bulwale khula khusalanila mubandu tawe.

Butinyu bwesi bakofule banyola babalanganga khuba balosi ate sebali balosi taa, baba nebutambi bwekhunyola chisendi nekhurwa! nekhurya.

Silayi khurekekha babandu bakhulu nyo bakhewumba taa ebwenii

Ee! khufunanga mumwesi kwamunane kwa tisa ne khwa kumi abwenawo esi khufunangila bilyo munawoyu! muna! mumbuka1 yefwe.

Wele akhuloma ari ori nekhukhwiyakhila owasho ari nenafwe ngaweyakhile ne wele naye akhwiyakhila.

Khulwe khutubana khurambile alala khubona khuri sisyalo syefwe siba silayi ate sibonekha bulayi khulwe babandu! chisambo chebabandu.

Khukhwisinga nende sabuni owunya bulayi.

Abwenawo senasimanyile bulayi taa kane hwilemo shalobile

Omundu wekumutamboo khumuyeta, khu! khumuwa khakabito khewe wamukholela khabisinesi khewe khatiti naye waba nga eyeta omwene.

Lwekhuba alukhubeya akana khubarerera buwangafu khuba mungo mwowo ngo kenda khusyalo nga sorekeresyana nebabandu tawe.

Khukanikha esii babami befwe bekhubyalo, wamala baa! khwabasabila mukavumenti sindu babayeta.

Bacha bakula kamalesi bafuwa bilimwa byabwe.

Khuba wechisambo chindayi khufukilila bya wele, khucha waba ngosoma, ebyo byosi bikhurerera chisambo chindayi.

Khuregeshana bulayi ne basalis boo ne babana bali mungo